بش نحافظوعلى انتباه نحن لازم نحكي نكتة نتصور نعمل حاجة مضحكة نخرج على النص ونجعلهم يتفاعلوا معي في موضوع لكي يرجوا يركزوا بعدها يعني لازمتهم استراحة بعدما عدوش مركزين وبالتالي الأقرب إني نحكي نكتة تجعلهم يركزوا.